Ti manteie toltaio pamang ngoela ong pungokimang ko pamang tereng temang koing pae na gol kamang tereng ruruong koiung olomo gal ioa. Olomo gal io ko io kong kule gal gol renre keliang, keliang peleng ing tente ting tetai tealong mong io. Mong io komang tereng temang ko gulang ngamang nginge. Ameleng mo tereng. Ko timo mute gulogal mante gulang mute rave lelavu mokel tema amante gulang mokel te sanis nave amante gulang mo gulo galneng mokel te ema kai kelema neng le lelavu. Ko mute-e bai, bai alatuvu mbena io keleme gulang mang tangeme kola mange giriving mute talong bai moal galpe, galpe, galpe, galpe ba gulang ngamo ko mute gulo gal gulang ngamo gonong, gonong, gonong, gonong. Bai gilve neng mo gulang buolne peleng mo ra ponelavel neng pasin namo ni mana, mana mute geamong le gulang ngamo. Tamo kere moelave oaral kong pelenga gulang ngamo teng ngi nganguonga ko nga ngoelave nga ngining moe raivonoi-a. Komo kata tomo me mante nenga oro moial oral ring aral kong teng koiunge mo lukauti leno ne koe ta kilong teio te gulang tang ngamang tereng ngenge nge ngova-a. Ko munge ngo neng teng gulong gal io gonong, gononga. Koe iote teio teneng konenge munge tema io talema. Ungi te gonu pi, pi io io kilvora. Ungi te gonu pamang io teling ko mue gulong gal io gonong, gonong, gonong, gononga. Ko mute tomo me ralra mo renre retai peleng ti kata meiaro le mante nenga. Tiong neng kuang ngoelave nga ngininga koe te kata mearo lenenga. Ko mangateneng kuang temang ipo ko nga ngiong teneng ngemo nging tereng kosa manga teneng nging tereng kosa ipo. Ko munga gulong gal io ipoa ko manga teneng temang peleng ko muti me ngenge teneng ipine vere. <hesitation> mae kata ngeiaro mlemoa ko mute kata mearo lemanga tiong mae kata temang ngemoa. Te teio te gulang ngaio konenge gulong gal ioa koto teiaro lemoa. Tiong pae mokong kaiong pai paili gal mo. Oro pa moko kolae io paili galmo tiong na mo kong geae mampe kapim mana. Geae temampe le golra io ko io kasendrong lamang mo geama geong mo kile mang pele kolo gomang. Koiung io paili gal mo, <noise> kota kilong teio te gulang ngamo, ngaio koneng ngo lukati leio ong. Ko manga temang kenge ne. Mange temang ko mange kango tingi le kale, le kale. Mange temang ko mange tongairing, tongaleve, kenga ong kengeteng, kengeteng. Ngenge ngokel kaikai te kaniga pamang pimpe, pimpe, pimpe, pimpe. Kingong kenge aong tange kalong. Bonela pompe, pompe. Kingong bongela pote gunoni. Te gunoni pimana meng palnge ne nutu meng pelaong. Mo gulo galmang, ka pompe, pompe kingong ngeiaro le nutu meng long onem nutu te tomo la kola mang temang kengene. Pangei taimpe, taimpe pamang le te ilu pel nutu oro pa ere kai pamang ti ka temang kengene. Mange temang la ilu te ilu pel nutu kola nanga tenanga kengene <hesitation> <noise> tonge nutu komo gea ilu pel nang gamang nang ka kenga te gunoni keneteng, keneteng, keneteng. Kanang kulong gal te ilu meng pamo mang geong na kulogal gulang kulogal gulang ngane gonong, gonong song mue gulange peleng pa ka gerel naneng. Oro pamo me gulang ngenge nang. Kola nange tenang kenene. Koti vere ka mange pange kente, kente pangea neng ngamang. Te pangel ko pangei pel kanengave pangei komangave nge neng, pangoi pela gonalve, pangei nge neng tange kalong. Neng nge nge kaniga mang kingong leme pel vere kingong pengina temang. Ko pangei bongela pompe, pompe, pomep tongaleve tange kingong, kingong pel gonuvu mang geong nae kingong, kingong pi elave. Pange umbulambe leong ka kengiong ping ginamang pelaong, ka bongela poti ong leong oro kambinoga kaong ka ke-kereng kal ong ere kenge kolang pangkel ong. Kambinoga kaong temang gonong. Temang song lete umbul leong ko ngearo le nutu meng. Long onem pa nutu meng repel mang la kola mang tenge mang kengene. Ko kae ngeiaro le ngemang tente pae bari gal mang ko moal oral ring moalo ral ring nupla nogat. Mang temang meng ngeie nutu. Komo gulo gal te manave mpa la mante nenga ko manga temang kengenea. ko manga temang peleng oro manga kingong pi vere. Long onem mang ngeiaro le <noise> golltaie tente pa olomo pi vere. Pa olomo koio teiaro galmo kangkang, kangkang, kangkang. Ko pai keia kaikai. Pai keiae gona. Ko keiae paikel bua ko kunaipi tepalive a-ae gona mea ele saili lemoa. Koneng bena ko pai ulai pikel me. Ulai pikel rueneng mone le meleve teltel moe lelavu koite kunai pineng koneng bali urong goiame. Bua nging meleng bega <noise> koe beregai binge ameleng mo sete. Ko pai te kaikai mea onenga ele saili lemoa. To pinisi le tonge toli pote temampe piel io pomo ti teiaro galmo kangkang, kangkang ko pai to toli po temampea kola iota teio kelene. Kata lemo kangkanga. Tiong pai tolipoma tema moiamoi ele ma lemoa. Saili lemoa. Kote kilong teio kata teiaro lemoa song mute el pelaivele nutua koite kata teiaro lemoa. Pa olomo kopa pai givong pel pelaivele nutua. Ko mute tomo peleng me nutua. kere ten nampe koal nutu givong e momiang mo komo givong rueveng kola io kilong pilso mo. Ro teio, teio peleng te to aneng ong to anong ote mana pelong to anong oe te ilu paio kako kilong pilso pel taim mone ning nutu givong momiang mo kamo givong rueveng kola io kilong talong pilso mo. <noise> kako mang tereng kingong temang ko kambinoga katae ma pimpe, pimpe, pimpe, pimpea oro temang peleng kambinoga meng kambinoga meng, kambinoga meng piel taim mone niel nutua na mutiko geong pinge givong gil taim mone nang ni mana. ko mange temang kengene oroe kari. Karivu bamang, manga kango, kange relamango karivu bamang mae kingong pangoi temang ti karivu bamang ka ngoal galpe, gaple, galpe, galpe, galpe. Kaikai ime, ime, ime amang ti karivu bamang. Kingong kenga kaikai ime, iem ngeme ong. Ongeamoi ere ngepalive ere ngeialive ngenge tange kalong. Komang kambinoga nango ngenge ka ginamang pelang kulong galong tiong mange nge ngo tingi le te gunoni piele nutu pimo geong rong nang kulong galong nge ngepalive mo ngeialive tane lama peleng ngema ong, ka ginanang pelaong, ka pangkel. Oroe teneng meng gonong. Kimbinogalve meng kae te ilu mpe pamo. Pamo mema nang kako kere olo nang peleng nang panoi a keria ing mana pel pelaivel mo. Komo givong song mo mianang konang toneng gonong panei akeria imana. te kere keama iong, iong, iong, iong. Ko netiko kinong tue neng ko tiko kata paia keria imana mutiko biarone kone pai pitie rigina. Kata tene pene ele rigina me imana. Ko nange ngo tingi ngo ngeiaro lempea ko nae kulong galong nge ngeialive moe ngepalive moneng nging ngang kong peleng oro te neiaro gal neng. Kile te pasin piel ne neng pim mana ping nete, nete nete kaninga neng koneng ranema bere te gonu kaneng ngelima, kuno pulu kerial neng kaneng goneng pel mela ngoval kane ne neng bongela. Nete suku neng ne tepelne neng kaneng ngoval ranema. Ko munge gambinoga lamang ne keaneng keriong. Mue ka kile neng mue gonenga koiung ngene bonela. Tiong nete bola pulu kerial neng. Oro nte kere ka bola ko munge goma peleng munge kile nenga. Kile neng nane ka bola laneng. Ko munge goma peleng banoi peleng ping kile neng. Oro te kere bola laneng ko munge kambinoga ko muge goneng peleng koiung munge nge ne bonela koiung gane mpe, gane mpe. Gane te suku ne gane te pelne ne, ere te urukal, teiu kane nema neng kango. kango tangema temape pimang. Mana ne ni mana pa. Olial tente kaiong pa nenge paneng ka ngokel io. Koe pa gulang kuang song ngae peleng pai kilong taleneng kuang song tiong paneng ka ngokel io oe kunoi mo kumoi ko. Ko pa e kumoi tente pati mo-e pati mo pa mo tel mueleng komo bakele pel kiage me o aneng gipaive pa mo bakele pel kia ge pa mo rovi po e gonalve bing sote me neng bang kele kolo paneng kere man rovi po giage kolo mo rovi lo baneng gignong banoi gong karing ka-mo peleng opi pi buere ua mang pikel kairi ah. Banoi gong karing kamo oma nel kiage ah. Kolo takere pitai mo ta olo mo, kole mang pagoi le pepa mea le ma piel mo ko mang pagoi gong lelalvu be el-e namba me piel mo pa-e neng geme mo ping mo bakele ah. Bakele pel kiage ah. M koneng gignong gong eh karing ka po peleng ah pel mong mang rovi po klagea, koti mang gelaro lemo ko-mange eh pinso goil ema piel mo, ko mange pegem ma teneng, ko-ta mang eh mam pe piel mo pimo bakele ko-neng gema mang, tamang igim ma-a ko mango temang karovu eh gong lelavu bikel malo kolo kegeve la mang gei-e gei alive mo ge palive mo gea moi moneng ga mo neng ga kumoi mang gege lelavum be lamang ge nang ka mang ta geve ah. be bing pati mo bakele ko-e neng geniong ping eh. Gei eh penave mo lemong rong bomo me, mo-e banoi bali me rongo galuvu gal long me banoi rone poto televiambe me. Ko-mange kege lelavu belamang mang kuang geneng tageve pel eh bela lo mo lipa tineng eh bangkel mo-me ko-e, gang suo amo me. Kom pe ah mange temang kenene peleng mange kata gearo lemo oro mange geiaro lem pe meng ping ka gong lelavu ko talgeve lamang ge-eh neng gikele ka-mo-ah. Moa moi mogulo ove moialive, mogonoi mange, mango ka-gerel rel a mang oneng song mange mang kuang ga mo. Mange temang gegiong peleng geiaro lene, ka. Koging gong talge lelavu lamang geneng be piel mo. Koneng gamong peleng muge ka ginang neng pela mang oro muge geiaro gal mang rong boi biso pikel mang teng ge pamo ah. Ka-ko-eh. Mang teng temang gepamo ah. Ka ko neng bing somang go ging nong geiaro lemo ah. <hesitation> mang kegiong ping genga kaikai me ah. Koe geme neng ga mo ah. Koneng eh rane mea ko muge geniong kamang ka pagoi, mang kigong pi buere ka-ko eh. Neng teng ginong gom pelam pa amang tong em pa neng gig tumbunai ko muge go biaining lema gonong, gonong, gonong, gonong, gonong muge ka gerel relaneneg oti tema muge ti go biaining lem pe kuang song. Pamang eh iyo paloi tokel pe kuang song, ko pamang eh iyo paloi tokel pekuang song tokel eh tekalivi me te umbie me te taneve me paneng pa mong neng geling el ma mo rane kalong el ma paloi kilong tol ma aneng ga-e arong ring e papa moiel kumoi moiel ko no eh tino eh go ung ave mang ka mang kigong temang ge no ko mange temang kegene peleng mange geiro leno, ko go lusing. Ka kegiong ping geiaro leno oro mange geiaro leno. Ka ging gong ano pi buere ko-e pe ping mange e temang kege ne peleng mange kam bino golve lama ping eh. Mango temang kegene peleng el ileng na eh nutu ah, ko mute eh. Tomo me mang ah. gulo gal mang ah. Mange el ema. Mang gene ping neng banoi bang kele me ere gene kolong, gene kolong peleng. Song mange kere geiaro lemo peleng mute gulogal mang ka, kingong ah no pi buere, ko-e mange-eh. Temang kegene peleng mange-eh. Temang kegene peleng mange eh kambinogolve lama ping.-eh. Mango temang kegene peleng el ileng na-e nut ah-ko mute. Eh. Tomo memang ah. Gulogal mang ah. mange temang me el ma mangene, ping neng banoi bang kele me, ere gene kolong, gene kolong peleng, song mange kere geiaro lemo peleng mute gulo gal mange mute ka relamo mang, mute gulang mang song, repel. Repel mang pela ong. Tiong mange kere mang tang, geiaro lemo tempel mo pela ong. Ro mute mo ruang meiaro lemang ko repel mang pela ong. Meiaro ko-e gulogol mang gonong gonong, gulogal temana pe pamo pamo repel ma pitele mang. Ro mange rere temang kegene peleng mange geiaro lemo, ko mange ibuere peleng mange temang peleng mange geiaro leneng gamang, ging geialive ere gepalive ere geguve, geamoi peleng mange geiaro leneng ipine buere ka kingong aneng, ko-muge-eh genga-eh. El limole limole ipine buere pitai mang ipo genga el sailoi me leneng gioloa aong gamang ko mango ka gege teng. Mange-eh gelalo, kokambinogo tiong muge genga ibuere gal mang ka mange kigong teman ibuere. Reange kigong temang ibuere ko mange kambinogo na kigong temang ti kari gamang. Ko keng pe kenga pe, kenga pe, kenga pe, ere neng benina, gengo gipaiva bena gambu sie neng gokel ve. Mang kingong talnge lelavu ong bema bikel se bineng ngokel be. Mange ka ginamang pela ong ovo mange kingong talnge lamong ngema ong ngeiaro leong ka kingong kulong galong ka kingong temang gonong. Mae ka ginamang pela ong timpe. Song mue kere bena gambu se mba tente peleng mute ralve lelavu lamang kuang. Kere talong gambu be ba tente mute talong ralve lelavu lamang. Ko mae kambinoga lamange mange ngo biaibi le temampe pie tenta kong tanang pa repel maong temana mpea ping kanang kulong galong kanang gearo leong nging ngeialive moe ngepalive ka ginanang pela ong ere ka kene kolang, kene kolang temana mpe pamo mema nang pamang nang kulong galong gonong, gonong, gonong, gonong, gonong, gonong, gonong ngearo leong gonong, gonong pangi tomote peleng ne nearo lemo, mangeong naio pa teial bai noial otatining opanga pie vere vae ngenga <noise> peleng te teiaro leno. Ko munge kere ginong gilo noio lema te kere piso no te koloiung teiaro le no mo tovive nge ngane na munga teneng ipane ngeno. Koite teiaro galneng tiong neng banoi pitang oio, to munge teneng kong pika peng la kamang kuang nge neng temang isua kola kambinoga namang kuang temang isua. Oro mako kere bai tono geriong pitong ne neng peleng mae ngearo gal neng kangkong konga. Ko mae pinso no neneng el poto nave ko mange kongoiung tong kano gineng nano ipo. E kosong mange kere <noise> na atema la mange kingong kunonge pino ne neng kaneng ginong amang pi vere kamang kingong pangoi temang ti tonuelave le mang. Ngenang mo ngenang ipi ko ivere ka kingong kulong galneng. Ngo kiong ping ngoelave tonuolave leneng me. Kange mpe, kange mpe ima itonuolave l neng karovu neng gambinoga na teneng ele vere imana namang kulong galneng gonong ko mae ka palnge kele poneng koe mampe pae. Mampe pa neng ngeuong pati neng gengama geniong munge ginong gulong gale tmuolave le ngengama ngi ngoloa banoi ngoelave gane gieve, gane gieve, gane mpe, ganempe gane mpe ping ginsua ima. Kere rinral koneng ganempe gane mpe ima tie tuonol leno. Pono pamang no geriong ping geaong lema bere ruma ong pano <noise> mangeong na manga kuang nange kere pene atang ko nangeti kange ma bi pimana pamang mute kere ka givong namo kamang ko nang kenisua ma konang tongo bilokota nanang pene moa. Ma mang givong ginsuama muta koa. Muta gurung kananga, ko nae ngo tingi le, ngeiaro leneng pel tema pionga. Ping nange nang kong keagama me kenionga. Ng ko pait mampe peuonga piele olialmoi nganang ngeuonga pinge te gunonai pe me pineng banoi gengama geneteng, geneteng, geneteng, geneteng. Moe rengal raivonoi meo ngangining le gonuvaive mo le bua. Mo le te mapo panang tinang tanema. Te kaniga, te kaniga panang rengal raivonoi mo ngangining mangeong nae nang pankal berege kele mo tining ngokel mueleng. Neng ngokel mueleng. Mueleng leno ring ral. Tong mape pa tumbunaie nganang ngevong patineng ngevon patineng ngo teal pea. Kosong manga, manga peleng oro nanga ngo bieni le tema pe iong piel neng. Nanga ka relanang otemape piel neng. Nange pene mape iong piel neng peuong pati neng genga ma geniong. <noise> ko nange ngeiaro tempel pe pela ong piele neng nganang. Nange ka gerel relanang ompe. Song nanga tenang kene peleng nae gerel relanang ompe pe vere pinge kastam ne nanang vere nang kengama kengetong kengeteng. Ngokel raivonoi ngokel raivonoi ngokel ngangining bere gulang nganang ngangining ngoelave neng. Nang keniong ping ngokel ngangining aneng ere neng ngokel raivonoi anag. Kere neng le koviai nang. gombo ong oneng le gulang. Neng ngol gulung nang kinong kenea kaikai elma le gulang ere kinong kane biavu ponelave le gulang. Mape pae nang nging muoi mo nogoni peuonga pati neng gengama genionga. Kosong nanga manga peleng nange ngo ngeiaro le temape pati peuong piele neng nganang ngeuong. Nae ka relanang ompe. Gunoni ime, ime, ime anang ko nang. <noise> Tenang peleng gunoni anang ime, iem. Ta bolela la ren ra ma roio na tang kong rueveng mute ka melalo ka rutong mure bola pokale. Ere kere kalmo ko muteka melalo aong. Mute geong rong iota buelela gonong peleng iote kerekalmo ko mute ka rutong rong iota kere kalmo le gunoni aio. Oro nange kere gunoni anang isue ko nanga kereng kalong peleng nanga tunong nanga bonela laong peleng nanga tuntong <noise> ta kere boiela lamo peleng mute rutong kele kolang, kele kolang peleng mo rutong. Mae kere te avere kong ta tong kere kalmo, bolela lamo mute ka melalo laio. Mute ka geong ping ruampe na iota kele kolang bere kele kolang amo. Kopa ruampe na ime, ime, imea ko nae ka tungtong. Nange ka bonela la ngenga mone. Mang geong na renra na iota tena ngoval ta ka bolela lano le gunoni aio ko no nelalo. Mo mure ka bola le oano aio koio telalo. Pa gunonai pae. Nutu repelbe geteng, geteng. Gonani angenge, angenge, angenge. Ko nanga ka tuntong tai gun na ngenge bone me aneng ngenge bone me aneng. Ko nanga ka tuntong omang munge gene kolang. Munge teneng ngenang bone ko nete ka nelalo nete keriong tong munge gereng kalne ere bone pone peleng munge bone po pang kong. Nae gere kenionga tungkele aong tong munga gereng kalong ere bone ponang ka bongkel peleng song nange pa gunoni pae mo repel gunoni me angenge, angenge. Ko nange tenang kengene peleng nae kangoe tenang de gunoni isue. Mute pa ge gunoni lanang ba ngenge. Mang geong pa kere geanang peleng. Pa geanang peleng pa geanang kong ngi keriai gea neng ngipaive. ko mang geong na mange gunoni aneng ngipaive anang kong ngi keriai nang ka tunga ong. Ka tunga gunonai. Te ka tuia te pe pimpe, pimpe naneng guono ma geniong mo geniong leneng le gunoni aneng ngi paive. Mang geong na nang ngi keriai mae kuono a pame peleng munge ngi paive ka rungama <noise> oro pae gunoni menga iel reo isue ing nanga nang kuang ngo nang kuang ngo bungti me ko nang kueng tunga me inge pamo meme nang kanang galong. Kanang ka kerengkal long, kanang ka pangkel long, kanang ka tine leong, kanang ka bone potiong o-ong. Pa gunoni me isue pae, nutu meme nang amang nange kulong galong ka bone po ong kene teng keneteng. Oroe nange nankong la. keniong pinge ulombul ti gunoni me iel nutu ko kenga ong iong, iong, iong, iong peleng <noise> nange mute pa repel nang peleng nang ngepalive leong ngeialive leong. Kaiong panang nanangi io keria kong panang nanang ikeria itoa kosong mute givong me gunoni nang kanang kulong galong lampe pinge pananga kae oro nang nging ngepalive mo ngeialive leong. Ko mute pa givong me gunoni nang kanang kulong galong. Nanang nging ngepalive leong, ngeialive leong tane la kale ong. Kale, kale kulong galong ka keniang gin nan nang pelang oroe kene kolang pangkelong. Song nutu te pa givong me te temana pimana nang. Nang kuang. Ngeng ngi paive peleng mang geong. Mute pa geaneng geong na nang kuang.